إذا كنت عميل سري بمهمة للتسلل إلى منظمة إجرامية، أول شيء أعمله هو إخفاء هويتي تمامًا وأتأكد من بناء ثقة مع أفراد المجموعة. أتابع تحركاتهم وأراقب سلوكهم عن كثب، وأبحث عن الفرص المناسبة للتسلل بدون لفت الأنظار، وفي نفس الوقت أرسل تقارير دقيقة للمسؤولين.